Igny ndraiky koa moa zany fanokafa tavoahangy divay igny zany de mazava hoazy <hesitation> io zao misy hazo ataontsika hoe reo moa zany presque hazo le sarony regny, de zany misy zavatsy hahodikihahodikinao zany sahalan'ny hoe mamoha tavoahangy avao fa gny anazy zany tonga de natao hoe hazo mihitsy mba tsy hahavery an'ilay hoe fofony sy herin'ny divay mba tsy haharatsy tsirony de zay ny fomba fanokafa azy hoe: ahodiky kely bakeo sontomy am'zay de misy raha mipoaky i am'zay bakagny.